Õhupuhuri seeh ummaq <hesitation> spetsiaalsõ kujoga labaq miä käüväq moodoriga ringi. Ja tuu ringi käümise aol näq tõukasõq õhku hindäst kavvõmbahe. Ja ku sääl iih saistaq, sis tuu tundus nigu tuul puhknuq.